Барои шабнишинии сюрприз, аввал шахси мақсаднокро ба таври табии банд нигоҳ доред. Баъдан, макон ва мавзӯи шабнишинӣ интихоб кунед. Дӯстону наздиконро ба махфият даъват намоед. Ороиш, ғизо ва мусиқиро пешакӣ омода созед. Вақти омадан, ҳама якҷоя сюрприз гӯянд.